Tamaduni yasaidia, kwasababu yaani hakuna vicheche kidahati kubwa thiokabila yakutumia utamaduni. Utamaduni sisi neitika houka hanuu, neita mpaka Dodoma tega utamaduni teingia mpaka bungeni ukoo, kutegaa utamaduni. Tutagua huko taimba nyimbo zetu za utamaduni zazamanii, watu tasekaa, tahuya hanu na nyimbo zetu za utamadunii. Mpaka hii sasa takuundwa wilayani kote huko tawita senyimbo zetu zautamaduni. Kwahiyo utamaduni nao pia una maana katika ile Tanzania yetuu